<noise> اختار ان انا اكون طفل وحيد, لان عشرين طفل دا عدد كبير اوىو مش هنقدر ان -اه -يكونوا كلهم عايشين مبسوطين ومتوفر ليهم كل الاحتياجات, فا طفل وحيد احسن